Iyapa isokkuq mancaji tau ri lino e, rekko mullekiq masei padattaq rupa tau. Iyanaritu <hesitation> yulle mita tau i tau laing e, nenia irita tau i watakkaletaq. Apaq, iyapa namadeceng tulu nakko aoq- <hesitation> rekko madeceng i asisempungettaq ri padattaq rupa tau, namadeceng to i asisempungettaq <hesitation> <noise> lao ri puang Allah ta Allah. Tapi rekko deqna madeceng asisempungettaq ko e tau e, magapaha asisempungettaq lao ri puang Allah ta Allah.